Sɛ mowɔ ho kwan dɛ mendzi edziban <noise> ebien a mebedzi fufu na abɛnkwan na afei medzi ampesi na nkontomire <noise> abom. Me saintsir nye dɛ dɛm edziban ebien yi ma nyimpadua n' ahoɔdzen biara a ohia. Ntsi sɛ menndzi edziban <noise> fofor annka ho mpo a ɔnam ndur na ɔnye nduadzewa ahorow a medze yɛ edziban n' no ntsi mobotum abɔ mo ho ban ma matsena ase <noise> afebɔɔ.